कम्प्युटरका मुख्य भाग एइ प्रकार छन्: सी पी यु, जैलाइ एइको मस्तिष्क भुण्डान, र्याम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, कीबोर्ड, माउस, मोनिटर, अपरेटिङ सिस्टम, स्पिकर आदि इत्यादि ।